Mi hawtai hawtai nebbam, kosam e suga nder hittorgo. Mi irtai ɗun ma ɗun nannantiri sukari ɗun maasi. Mi wattai conndi vanilla mi irta ma ɗun nannantiri nden mi ommba ɗun nder peewinirdu ɗun hewtina awaaji ɗiɗi(two hrs).